Foubé tana ga biréné dji nokho gnékhé ndangui falé woray tini kiné, khoungamé, louwongué, ado mouno kounkou i biréné dji ηa dimma su wo gui wala.